एबे एभोकाडोत हमरे केरे उतुरक हैनो पोवेसउना कतौकी तराइ क्षेत्र हलई मने काठमाडौं केरे बहुते नै पोवेसउ ओकर बहुत गाछ सभ बडउ । एबे इ ओथिया फरवा कहदेउन एकदमै ओथिया <hesitation> शक्ती देना खालीक फर हलिहे । एबे ओसके गुरिह चै हैने लगसउ इअ खैले इचहिच याइतियाइती नहिया लगसउ मने खैले गेले इअ सवाद लगसउ । मोरो फेरी पहिला ओसनक ओथिया सवाद त हैने लगैइ हलउ एखाने मने खैइकिखैइकी एबे सवादे लगसउ । एबे मुइ त एबे बहुते नै एकरके तरिकसे एकरके खेससु । एबे इ पाक सकतई जौं इचिहिची गुजगुज नहिया हसउ एबे ओसही एबे निकडाके ओसही खैले फेरी बनै । एबे एबे कखोनो चैं एबे मुइ ओथिया एकरके कहदिउन नहसुनक सङ्गे डौलसे नहसुन एबे टमाटर मिझाराके, कुचा नहिया बनाके एबे भातवाक साङ्गे फेरी खेससु । एबे बिहानै फेरी एबे कखनहु एबे मन लग्ले उहे एकदम ओथिया एकदम ओथिया चटनी नहिया बनके एकरके हसे पाउरोटियामा लगाके फेरी खेससु । हसे कखनो फेरी इअ वाही दुधवाक हसे नत दहियाक साङ्गे वाहिमा <hesitation> ओथिया मिझाराके खैले ओथिया एकदमै इअ जिउवाके ताकत देसिहे ।